هي الخدمة اللي نكون فيها بلوس كو بارفي هي ماناجار, كي نكون مناجار دون ايكيب, جي توجور ايتي دوي بور سا, جونغ تحس بلي معطيتلك في هادي, سما هادي هي اللي نقلك و كان نخدم فيها هاكا ولا نن كلي نقد نخدم فيها بالموهبة